Karazagna zava-pisotro a: rano, kafe, dite, ronono velona, ronono soza, de misy koa karazana zava-pisotro misy gazy a: coca, fanta, limonady, soda, sprite de misy labiera de misy booster de zay iany.